<noise> Kannjum kompuuta no ɗum wontiri woni, so a marii haaje a lollinay ɗerewol mbinndaangol walla natal koosaangal. No ngaɗtaa woni, a lilday ɗerewol ngol walla natal ngal nder kompuuta. Nden kompuuta kadi lilda huunde nden nder ko ɓe mbi'ata 'printer' kamnga woni lollinoowa huunde nden. So nga lollinii binndol ngol ngol wurtoto, gila ɗon kadi sey tawaa ko maran-ɗaa haaje.